Ingokho nowenya khuilomba nawenya khuisinja niba nafunu lie oli nende ekasi indingu khu ingokho rya kha uitile nomba omucheni wuwo okhubwagole kalabida olonde ingokho iyo niba nirule olabukula uluono kutafuta ne ingokho iyo icho kho injile munzu ularumikila injila ya obusie olabulakula amatuma ulaingile lakini ingokho ni li ya khuicha ilecha neindi unyala kuinanja ibotekhala mukurimana ne ichiya nomba ulabukula busuma niba bulimo olabukua busumu ulangile ingokho eyo kho nitile nili yakhuecha elecha nelari ya khuecha ilazunguka saa mala ichia kho ingokho ili nende ekasi ne wakhenga khuitila lakini nafurukira saa khu obe iyangu kuiba uwenya khuilomba khuilomba olafila ingokho eyo niba ni ya khulonda nende amatuma ulaionda itecha naba uinjira munzu ulaitila nokhaitilia ulafunishira wakhafunishira ulaashamuliro ulara machi khumaiva wakharoa machi khumaila khakharabichila ularusia machi ako khumaika ukiwa ulakara asi notila ingokho eyo nachia usinja nosiba hady khusinja ingokho ekha machi yake kabe khumaika alafu uchie usinje ingokho eyo liba nobecha wakhasinga yakhafwa ulabukula machi kalya khumaika ukwo noramu ingokho iyo wakharamu ingokho eyo ulaishukhasia mmachi umwa ili mabaya kabo katori. Khakhatora ulachaka khumanya ingokho yeneyo umanye umanye wakhamanya unisiekho amatere kabecha urusieko munwa norusia ebindu bieno ebi olaba nore luwaya khumaika darakho ingokho ichake khufulula wakhafulula ingokho yene iyi olafata liru nashinda ingokho khusufuria wakhamata khufunura no reta linu noraa mchikoni mwa wenya khunumishila lakini shia khuranga mngokho alanisia libochelo wakhanusia libochela ulamale khubola shina uretee bilenje uree khulwaya bikhole bishisika orete chimbabasi urusiekho wakhanisiake ilaba ni tonyete yene nowabulamo wakhaabula ingokho yene iyo muvipande sibili olaranga uteteye indumbu yakhuranga ya khabili uilukhe sasa uchaka khutonyama vipande vipande nora khuliwaya nosika wakhasika orio olarusiakho ne wakhamala khulomba ingokho yenu yo ilaba itongele imando wakhanisiamo ibindu bia emunda mukari imondo ularaa khumaika kidogo ikholekho nechemka nora nokhongonda ne mbano nowabula mmunda irio ne munda imo sindu sio onyolamo ne emusie emusie ni kwo kenyachana khukonye khunyoli khana mshiokulia tawe oloraa musii ukwo kando. Ne imondo ino uraa khuluwaya isime kidogo nochia uramo vipande vindi kidogo nowosia wakhuosia ulara ingokho iya khumaika norama machi kidogo noramo echumbi nafunikha ingpkho ilarabakila dakika kama kumi nombe kumi na tano yakharabachil eno ulatesta kho ingokho yene niba iyire nokholashina ulatonya shitunguyu chila ulatonyenga noshinima vitungu mafura nochukha mo eshitungu mmafura yakhaiya ularamo inyanya inyanya yakhaiya ulachirira khuchiosya ingokho iyo wakhasakusia ulafunikha yakhayira mmafura khuchi dakika kumi ama dakika chirano ingokho yineyo mara unimo amachi kama isupu alafunikha ingokho ilarabachila khuchidakika kumi newobula wakhaeala ulaalikha wakhaalika busuma bubwo ulara ya machi khumaika khakhaiya kakharabachila ulaalikha wakhaalikha busuma bubwo ulara yao machi khumaika khukhaiya kakhaiya kakharabachila olaramo busie shidakika kumi na tano busuma bula baa buyire bwakhaiya uleula ulachinga busuma norela khumesa nowakhama khumesa ularomba chisahani chio chifwa ulachaka khuinula ingokho yene iyo ne ba nipande bibili bibili ulaenula kila mundu vipande vibili vibili nochingwa chifwa chiene icho nora khumesa wakhuila khumesa noba uandaa amchi abandu nabasaba ingokho ilabaa itushile stegi ya khurachira neshiokhulia abandu balia.